Kuɓɓirgel kuraŋ waɗi ko dow e les, huɓɓigol e ñifgol. Ni woni seŋii e kuraŋ he kayni seŋii e ampul to huɓɓata ɗo. So tawi aɗa moƴƴii les woni a huɓɓi, wona jeeyg- jeeynge nge njokkondira. Tawi aɗa moƴƴii dow, woni a taƴii jeeynge nge, ni woni ñifa.